﻿Toh! nasara astii gabi, cizemu tagarbe makata 'yasi mudallo ci'yemu waɗa ma fati kaɗa-kaɗe ammanan inca 'yatum shinkafa ka <hesitation> gunoye cisilali, idan mi cibide ci silalu shinkafaye amuyi ɗawe dai-dai ɗawe <hesitation> ka jangwaba dambite dambinibai dewe meta wasar-wasar wasar-wasar yauwa do kuma jalof kunye ci kase manjarabi cikase marma dibero rabi, kodoka 'yatim waɗa dun 'yantinku taɗu belubi ku 'yakatim waɗa kwa-kwafsarƃiye kamarubaiye ka amfanibai, aite wahal ma rayuwai bata kaletaka maruyiya marma dibero amman Nnina Ndala marma kwatibai marma dibero ayam ditane sanyi na rinaye gatteka ibba azu Nga, gatteka mai'o azu Nga, amman manja tuku ayam ma sakateka olsa, manja'an 'yankaye 'yau guno ka Ndiniye tumatir faufau manja faufau to dafi meci a hankali ci yu silale ma shinkafacinye, ciiletu idam ci biɗe, ci watsi idan ka fari ci ase shin kafaci cikase abaiyi ciwurtusikaye. Kafin amma zuyi tsam tsamekao cize gabta guno tumatirici <hesitation> mena ayam inci markadeneko ci landeneke timatiriye sai cidetu ci ase cie fiyin matima tiryi cie ka albasa incika kauyan kaya ma anshibaiye citta ka gyaɗa anshi ma bakar-kare na disu cidari ka a akata gunoƃiye na ɗawa ka kanshi tus tus-tus konakata 'yasi ca kale anshii buwatuka cattuku gid cikaleka anshini amman cala waɗaye ci'e kakal-kakal, kakal-kakal waɗa ayam <hesitation> waɗatuku ma zamani, waɗa ma zamani kuwa ba shekara hamsim tekate a dole Nnau anca kabo barana shinkafa, barana lamba, kamentaka lambabi, lamba ka gogale yauwa ka zaya, nawasuye asirinau fatakau, shinkafa damina kabai amman shinkafa waɗama lewe'ai amman kawe kaka abinci, waɗa ka tuna meku ƃamma marɗau ƃas-ƃas-ƃas ka damibutakau marɗa'am anshi kit-kit-kit-kit balle kale tagirde haba ance ai kutaka waɗabai kutaka wahala, wahala waɗa dana shinkafa, shinkafa ma miya ammandai marmariku naduku. ﻿ka taliyatiku zarare-zazarebi ka makaroni ancani makaromi cawan ledama makaroni ɗari ka hamsi anca makaroni cika dari ƃannubaiye cawunasebai, Taliya ɗan ƃannu harka hamsim menma naira ɗari ka hamsim haba, dimu ai rayuwar ance kayadda madabaifa <hesitation> kala dafata shinkafa kala ɗinkaye, yauwa ka bidsakau, imma karo layinne kaeni buɗa ka amu yalas amma indai jakane fa sai Nga silali kau, ka silali ka ka duwatsu gureul ma a kai kabakatite tas in kaza amman 'yasiye ka silali kaye digo ka 'yabatanni a akata shata, ka Ndalau abincitikau e <hesitation> ka mu'amima badiyo na dawa 'yawo lauke taike ka kwanciyar hankali to ka silalikaye ka kasnatau a akata shata kazenato amma zuyi tsan-tsami ka iletun idan ka ƃide ka kassi a aka ta gabi, dim kaye, fultakaye kastu shinkafa ka warwadi akai, yauwa, inka Ndala ka gunoye, kajanetu kare ma magwangoni, magwangoni baiye timatiri ma riya ka bidete ka marka <hesitation> ka silali digo. ﻿ka bide, ka silah fulkaye ka ilea inji ka markaɗanekaye ka Ndetu ka kase ka'e firiyinyi, do kuma ka Ndalau ma markadebaiye ka kirbi menka atuma ma gumo ka tingeno ka albasatikau ka kare ma yayi dush-dush -dush, dush ka diru menkaye ka'e gunotikau maɗau, dan magitiko <hesitation> timatir shita ka kaskaye yauwa tina ma'an ce na dutu amman dun Mdala cawan kan gaskiya muban inganci aka shinkafa ka taliyabai amman anca waikema Ndalka shinkafa ka taliya sai bissmillah e kadutu amman sai a hankali shinkafa ma ance tekate na laukebai kwano ma shinkafa dubu belu iihn dubu belu shakadeka waɗi kwaro walima kwaro belu na, <hesitation> shaɗesune a galibai dinkan kwano beluye na kasata abo tabi abo tabi abotabi, abotabi shikenan <hesitation> ka afkabaima dole na ina maleji to damasarke ance bata ka sauki dubu ɗari bacibelu, yauwa amman shinkafa ance dubu belu, kajari shinkafa dubu belu, ai timatir kwanoyi da dubu ka <hesitation> kunu anca kicai tsadsa mbandi timatiryi na akai kai garo Nga.